Mëyë dun xim jedun nyakapxën pue jue yëdun ko'o yë të muk, kap jedun oy dun nëkë jukyajnëp pues je'e a'a je'e jo'ot mich dun yëjën tyam jedun kya yaj mawa'anë tyam jedun kyubam xi'ipamëm je'e a'a je'e jo'ot pues kap dun oy nëkë jukyajnëp.